Fomba fiasana télé. Télé fitaovagna ahitavana sary. Na sary mihetsiky na sary tsotra avy amin'ny tany lavitry. Agnatin'io fitaovagna io ahafahantsika mizaha raha ataon'olo amin'ny tany hafa akagny. Fitaovagna io afaka kitihiny amin'ny tagnana ary misy atao hoe télécommande ka ibaikoana izy ndraiky anovaovagna raha tianao zahavina agnatiny akao.